Iyaro acara ulang tahungnge, biasa na acarakaq tauwe, megani beppana, mega anre-kanrena. Biasato napake tauwe <noise> mappangajiang <noise> ri bolana.